أحدث مؤامرة سويتها ما أذكر. أنا الحين منشغل في الجامعة وأدرس، عندي اختبارات في الجامعة. ما سويت مغامرات. لكن المغامرات على وجه العموم شيء حلو. إن الإنسان يسوي تجارب مختلفة في حياته، يكون عنده مغامرات ويكون عنده ذكرى من المغامرات هذي يتذكرها وخصوصا إذا كانت مغامرات مع ربعه وكذا.